ما الحيوان الأغرب الذي رأيته من قبل؟ متى وأين رأيته؟ أغرب حيوان شفته كان حيوان الكسلان في حديقة الحيوانات كان بيمشي كثير بطيء ومرتاح في شجرة، وما كان يتحرك إلا بحركات بطيئة حسيت أنه غريب جدًا لأنه كان عكس باقي الحيوانات السريعة والنشيطة اللي نعرفها